د پسرلي اصلي معنا مې ده. له ګرم او تاوده لمر سره، نرۍ شمال، شنې پولې، کروندې، غرونه او پوښتې دا ټول، د مې د میاشتې نښې دي. د مې میاشت د کار او د جوش میاشت ده. خلک په دې میاشت کې سرګردانه دي، کار کوي او د راتلونکي لپاره هیله من دي.